<noise> Habaruwol habaruwol ɗon yende no aljanu waaɗi bufol loori miroji. O wooki hahaha waala mo nani se pallade ɗo saala so be yecci mo ko fe'I se pallande fuɗɗi wookugo se baala ɗo saala se be yecci baala ko waaɗi se baala fuɗɗi saalugo se limami ɗo saala se be yecci mo se limami waaɗi du'a se miroji may warti ɓingel debbo voodinga.